يمكن مع التقدم مع ال مع الازدهار الكبير في التكنولوجيا وفي الصناعات التقنيات بشكل عام بيكون الآلات عندها مشاعر بس مو بنفس مستوى ودقة ومصداقية مشاعر الإنسان